أكبر حيوان شفته كان الفيل برحلة سافرت لدبي، كان حجمه ضخم جدا يعني يكاد يكون أطول من أي شيء حوالي، كنت أشوفه وهو يتحرك ببطء وكانت الأرض تهتز تحته، كان خرطومه طويل جدا كان يستخدم كل شيء بصراحة كان منظر جوي ما انساه.